Kite punya tetangge enak banget orangnye, si rusdah tu, die tuh sekarang ngertiin kite, kite ngertiin die. emang nih gitu, die suka istilahnye ngasih makanan, ngasih nih, nah kite juga begitu kalo kite punya makanan kite bagi juga die, gentian deh, kalo die punya makanan bagi kite, kalo <hesitation> makanan bagi die <hesitation> gentian, ada lagi tuh namenye bu rico die, die orangnye istilahnye ga mao istilahnye sombong dah tinggi hati ngomongnye, ga mau ni, die istilahnye engga mau begini begitu die, kalo kite nih <hesitation> ngobrolnye mau tinggi aje ngobrolnye ga mau ni sama sama gitu, nah kalo kite ama rusdah sama sama bilang gini, bu rico orangnye laen ye ngomongnye tinggi ga mau ngerendah bilang gitu, emang begitu die, nah ada satu lagi temen kite malik, die tuh orangnye enak juga, sama ama rusdah orangnye die suka ajak jalan kemane mane, jalan maen, ngobrol makan bakso, kite kan ga enak kalo diajajanin melulu, kadang kadang kite juga kalo punya duit nih kite makan bakso yuk bertiga yuk. makan bakso deh tuh makan bakso, minum deh tuh, ntar kadang kadang siape lagi nih punya duit begitu lagi gantian aje. pokoknye, ntar die punya makanan. nih pok biye saya punya makanan nih geplak dibagi. ngeteh rame rame ntar kadang kadang punya makanan banyak nih diundang rame rame ama tuh teman ada tujuh orang nihtuh, makan rame rame tuh ngeteh, kadang kadang ngetehnye pake terigu jembleng ngeteh, orang kan namanye iseng ibu ibu doyan ame terigu jembleng, enak anget anget ngetehnye pake terigu jembleng.